عشان يتثبت أي برنامج، لازم تدخل على تطبيق Google Play. بعدين ات-تختار البرنامج اللي أنت تبيه، وبعدين تدوس على "تثبيت". على الجهاز، بيثبت على الجهاز. وبعدين هو بتثبيت تلقائي وهذي خاصية صارت على كل الجوالات، وتصير تثبيت تلقائي لأي تطبيقات بمجرد أنك تنزله فقط من على Google Play.